Oimeko jevae reta oikatu yae okätava, oñoeni pɨpereta, oime otïvïñeva, jukuraï jaereta oyoeka oime yave ovae tembiu, oñoeni, oyoeka aguiyeara oyemboyao reta, jare oiko vaera mopetïrami